شوف، أنا أميل أني أعيش بعالم خالي من التلوث، يعني يكون عندنا هواء نظيف وماء نجي، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على صحتنا وصحة البيئة، لكن الفجر مشكلة كبيرة، بس أجول إن البيئة النظيفة بتحسن جودة الحياة، اثنيناتهم مهمين، لكن اختار التلوث لأني أنا أحب الحياة الصحية.